जु पेंसिल ड्राइंग उपकरण चा जू गेर्फाइट लकडी से बणी हूंदी। जू पेंसिल वीथे हम पकडदा छा फिर कागज पर रखदा छां फिर कागज पर गेर्फाइट रंग लगदू फिर पेंसिल कागज पर घुमांदा छा। वे थे लिखदा छा फिर ड्रो करदा। जू गेर्फाइट कागज पर अपड कलर छोडी दिंदी। फिर काम। हूंणू पर हम वापिस रख दिंदा